Al kine al ana bador ban sannada katir ke da hubas kine hana kannai wahid fidar na bigulu le ya shata. Al kannai da hineya inda hikam wa hine katir foga kalam kan nam bisama da bistafid minna hayata bi ellima shaqali haw bi ellima kef bigot maʼan nas wa ellima kef annasan zaman gadin fi dara.